.پاسپورٹ کَمہِ مقصدٕچ کٲم چھِ کران؟ پاسپورٹُک مقصد کیا چُھ پاسپورٹُک مقصد چھُ ذٲتی دورٕ، کارٕبٲرۍ دورٕ، تعلیٖمی مقصد بیترِ خٲطرٕ غٲر مُلکن ہُنٛد سفر کرُن۔